ⵜⴰⵣⴰⵡⴷⵉ. ⵀⵔⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴰⵡⴷⵉ. ⵔⴰⴳⵀⵏⵉ ⵏⴰⴽ. ⵢⴰⴷⴻⵜⴰⵡ ⴽⵉⵢⵓⵎ ⴰⴼⵉ. ⴽⵓⵜⴰⴽ ⴰⵍⴰⴷⴰⵡ ⵢⴰⴷⴰⵜⴰⵡ. ⵜⴰⴷⴰⵀⵔⵉ ⵜⴰⵡ. ⵡⵉ ⵜⴰⵀⴰⵜⵉⵙ ⵎⴱⴰⴰⵙ. ⴰⴽⵉⵎ ⵜⴰⵏⵢⴰⵜⴰⵡ. ⴽⵉⵢⵓⵎ ⴼoⵓⵏ. ⵡⴰⴽⵉⵢⵓⵎ ⴼⵉⵢⴰⵏ. ⴰⴽⵉⵎ. ⴰⴽⵉⵎ ⵜⵓⵔⵏⴰ ⴽⵉⴷⵡ ⴽⵓⵜⴰⵏⵢⴰⵜⴰⵡ. ⵢⴰⴷⴻⵜⴰⵡ. ⵡⴰ ⴰⴽⵉⵎ ⵏⴰ. ⴰⴽⵉⵎ ⴰⵜ ⵙⴰⴰⵔⵜⴰⵢⴰⵜ. ⵙⴰⴰⵔⵜⴰⵢⴰⵜⴰⵡ ⵢⴰⴷⴰⵜⴰⵡ. ⵡⵉ ⵜⴰⵡ. ⵡⵉ ⵜⴰⵡ. ⴳⵓⴷⴰⵡ ⵜⴰⵡ. ⴰⴽⵉⵎ. ⵜⴰⵡ. ⵉⵉⵎ ⵀⴰⵏⴰⴽ. ⵜⴰⵡⴰⵙⴰⵏⴰⴽ.